كنفضل اكون عندي زر لايقاف الزمان الا كنت فشي لحظة زوينة بزاف مع الناس اللي كنبغي و فالاجواء اللي كنبغي غنفضل نوقف الزمان و نعيش طول حياتي فهاد الوقيتة بالعكس انني نرجع للزمان و غيكون ضروري باش اتقدم فمن الاحسن نوقف في اللحظة اللي كنتمى انني نعيش فيها